Ndaka iin te yuu nga ka nununo nja kakoyo njini vée nuu yaka yanuu ñiño kanuu vée ka'a uu iin escalera té yuyuka nomaka nuchí ngunayo niño nuu yaka kute tuyuu kunde kikon ndenuveyó, no'o ova'á oxka iin tabla nguu kii ho iin iin yuu xhini, yuu nuu ndexuxhé ho yuu ne kute tuu xhio nikanduu iin tuu kuayó, oxkoyo iin teyó oxkoyo iná an tenguayuu yuu kanguá ko'ó ndakaian unte nguó untaka iin yuu nuté yuon.